Si bin si 'hio' xiñún' hua ruhua xiñún' 'ngo' mu'ún' ba na, ni si bin si o' nga xi'í 'ngo xi'í 'ngo ru'nun' sisi bin ro' kanu', ni nihia' ba 'ngo rasun ta ni bin ro' kanun' ni bin kuri' si baaj, ni kun' kun' ta un xuman' kun' ta nikián ka'anj kirun' 'ngo hiu'bej ta riñan le kirun', ni nasi' ni kane' ni nuto' ni ku' man ni síj ni kisíj ku' man ni ka'nin' riñan chrun xinánj ni kanano' si nichro' ni kanano' xirun' chrun ata' ka', ato' kanano' hiubej kanano' nne' kutune' man ka'anj nano' nne' kanin' raj, niko rasun aráj sun' nga 'ngo xinánj ta kwenta ta ni ka'be ni kane' ni kanun' man, taran' taj síj ki'hiaj xukwi' ni síj ni kane' ni ka'nin' man ni kito'o ka' man. Kutune xi'í ni kuru' hiu'bej tako kisíj ta ki'hio man ni kachi'i ni kanun' ta ba 'ngo xa'bi anin ro' si ki'hio' nngaj, ni ta ta riñan hiu'bej le si bbej mare, si bbej maree, si bbej mahiaj a, si bbej riñan nin, ato'si bbej mau, si bbej unn kuchrij, ta bin ba ma'an kolo riñan ara' ruhuo' kari' ni baj kane' ni anun' ni kanun' 'ngo xataj anin' ro' kanun', 'ngo xabi mín, ruhuo' 'ngo xabi man a na, ni anun' ni nihia' baj ni hiaj ni natuna ba xabi sani ka si-xabi' ka na xabi xataj xabi mín natúj ruhua xabi si hiaj ato' ta to' niín', taran nej xabi ta xabi tune' xukuaj, xabi raa tanj ato', ni ta riñan ta karo' riñan ru'nun' ruhuo' ni nihia' baj ni anun' ni kisíj kanun' ta ni niko kwi, niko hiabi nika ta ni kabi 'ngo ra'a. Kisíj 'ngo ra'a ru'nun ta ni kiri' man riñan chrun xinánj ni kacahakaj ra' ñún' a'ngo ni ka'nin', ni kane' ra' ñún' ngaaj ní' uta taj ta'nga ananj anun' man, si bij si ba'ninj hiabi si ka'anj heabi kanun' man, ta ko'ngoj ni kabi kisíj kabi bij ra'a ta ni kachaka hiu'bej ni kutuko' man nnga kuri', ni kisíj kuxukuaj hiubej nga kuri' ni nuto man síj nuto man ni kachi'i ni ku' ñun' nga man tani, ni síj síj ka'nin' man tani ni ka'nin' man riñan chrun, ni síj ka'nin' riñan chrun ni katu chrún ato' ni kiriñun nga man kara kwenta ka'nin' chrun man, taj ta'nga kanun xabi niñun man xira kán xihia ato', ta 'hio' tanga ni a'bbe ri' 'ngo ru'nun nun' ni kanun' xabi taki ato', kune' xabi riñan nini' ato' ni kune' xabi niko ato' ni ta bin a'min'. Nga si-tu'un' ni ta 'hio' ni ta 'hiaj xa'ngo' man kanun' kán xihia, síj kanun kán xihia ni síj ni niko kanun kán xihia kananj ñun' man ni kabi síj kabi, nga ni kinanuhua ra' ñún man ta ta taran' hiu'bej le ni ta ta riñan le ni kutin' ni toto' toto' nanuhuo' mam ni síj nanuhuo' man ni kachi'i ra' ñún kutin' kán xihia, ni na koto' toj lostoni xihia ta riñan lostoni si aran' ro' ni koto' xihiaj, ni síj síj nanuhuo' man ni nakane' ni kutin' man ni kabi sikú lostoni ta, bij riñanj sikú lostoni ta abi ni rukwi bij riñan lostoni ta ni nihia' baj, ni ka'nin' kán xihiój ni nihia' o' ró' ba ná ta ni aché' ni ba 'ngo ki'ñanj ni aché' ni 'hiaj 'ngo ngwii xa man nej ki'ñanj, ni man 'ngo ra'ánj ni man 'ngo ko'o, ni man 'ngo ngwi nihia' 'hiaj nej ni kabi' ni kun' ni ka'anj ni'hio' ñan ra'anj ngwii. Ni nihia' o' ni nihia' ba ngwii kara nej stuku rakij rakij nej ni ka'ninj nej 'ngo stuku xihia nej kara' nej 'ngo kú raa nej, ta bin si 'hiaj nej ni nihia' baj nej, ni sé nga 'ngo rin ru'nún 'hiaj ba nihia' nej mánj nihia' ba nej nga 'ngo sinin nej ni nga 'ngo chroj kanumin katin' ro', ni nga 'ngo sinin' ro' ni nihia' ko' ro' ni kanun' 'ngo chroj ta, bé si kun' ra' ñun' man ni ka'nin' riñan chrun xinánj ra' ñún man, ni kanun' ni nari' 'ngo xuku ni nari' 'ngo hiaj riñanj ni nihia' ba chroj ta kininj katin' ro', ni nne ni ni'hio' ni anin ro' si kihio' 'ngo hiaj riñan 'ngo chroj, nihia' ba 'ngo xataj lé ro' nihia' ba 'ngo xuku lé anin ro' nne', ni'hio ni nari' ni bé ke 'ngo rasuun man riñan ru'nún bé ke rasun ta ka'bbe kanun' riñan 'ngo chroj, bé ke 'ngo hiaj lé si bin si hiaj ta bé ke 'ngo hiaj bin ra tanj ta 'ngo hiaj bin xukuti lé. 'Ngo hiaj bin chrun hiaj lé 'ngo hiaj ta ka'bbe ni kanun' riñan 'ngo chroj, kisíj ka'bi chroj ta ni kirun' 'ngo chroj chroj nakaj si chro ñuún si chroj ni ka'be ni nanuno' nukwé, ni kumun' katin' ro' ni ta o' ni kirun' 'ngo sinin ni kutin' man kisíj kutin' kiri' katinj, ni kane' ni nanoo' síj nanoo' katinj ni kinanuhua ñún' riñanj, ni ta riñan hiu'bej lé nanuhua ñún' riñanj kisíj ki'hiaj xukwi' ta taran'anj, nnga ni kachi'ij ni kumin' riki' ni kumin' 'ngo chroj katin' ni ka'nin' ru'nún kán chihio', ni nihia' o' ni ta o' ruhuo' ni ta ba ngwii ta ba taran' ta ba taran' ngwii xana xiñún', ni naki'hiaj sa' nej ma'an nej ni kahui nej ka'anj nej 'ngo ki'ñanj, riñan ba 'ngo ki'ñanj si kata' nne 'ngo ta'ní nej, 'ngo ki'ñanj nara'a nej 'ngo ki'ñanj nasij nej hio' ni ka'bi nej ni kiñanj ka'anj nej nihia' ba nej, xana ba nej ruhua nej ta 'hiaj 'ngo sí sto'o bé ke ta ba sij ni nihia' ba sij ruhua sij. Ni naki'hiaj sa' sij ma'an sij ni kabi sij ni ka'anj sij ta ba sij nga hiaj ni ta ba nej síj kumán ba ná, ni ako ka sij nitaj si ba sa' sij nga xiroj sij nitaj si ba sa' sij sikan' sij, nun kane nun kane' 'ngo rasun ba sa' nun kane' 'ngo atsíj ba sa', ni kurukwi' nej 'ngo rasun ba sa' ba ná mánj, hiako ka nej sij kunun nej atsíj manta kunun nej sij xiroj manta, kanumin nej 'ngo si si atsíj riki ba a ná nini ka atsíj riki kanumin sij, atsíj riki kananj nej nihia' ba hiubej kananj nej nga atsíj riki ni kanumin sij, ni niko' lostoni tu'ba atsíj riki ni kanumin sij ta bin si nihia' ka nej sij, ni hiaj ni natuna ba nej sij ni natuna 'hiaj nej sij ni natuna 'ngo rasun ba riñan xungwi ba riñan hio'ó akuan ni, ta ba man ne' xiñán ne' áj.